Okalah mate lo ong ke me ka ampit kuti la, imeke ngaren empa to toram pakere tenea iutu, koe re ke wa kiwa aka rekeng tu mawi mo me kwa kome ma ka ma ka te lo ong ke me se ka ampit tur keng se minimow wiani ko mo ma ka ma kate sea tu ma wi mereke, awoh wuria mokasa ta teamo matoan heh lo ong ke me ko palo on lutua reke <hesitation> la leo ngano pira ha <hesitation> engkwo reken tu ah enem nga pulu, owh tu te pewila reke lo ong ke me sa nyaku kwa ah ti nuari mu pemi ko pa nga pulu, ka lolei defiti masia pitu monga pulu ta lo ong ke me paloon tela ih so bor ko tahi sia mepa ayang kwa ta angkuo kuke malas kome neken- nekela weki wale palingan kule ka ampit ka apa e tua eh hasa se tua moi mo tetou melela minikiw kiknu ka ampitu, hoh tarimakase no hoh.